زه تل هڅه کوم چې یو داسې رژیم غوره کړم چې زما د بدن لپاره ګټور وي او صحتمند پاتې شم. همداراز کوښښ کوم چې دا رژیم چاپېریال ته لږ زیان ورسوي، لکه د غوښې کم مصرف او د نباتي خوړو زیاتول. زه محلي، موسمي او لږ پروسس شوي خواړه غوره ګڼم تر څو طبیعت وساتم.